Prima dë tüt pìe la verdüra, la taie, la lave, la taie a toch, pöi t'la büte sempre ëndrinta 'na teila cun cun i güst che t'völe e pöi t'avische ël furn natüralment përché se no a scauda nen e t'ìla lase li, cuand al e cöita, cuand al e cöita t'la mange pöi